Da ye nung dagan in ɗwa <noise> ka lulka yili dadit dadimi in innan she mo nanghe na mare shini nung mi erere ɗwa nan shii gale ganga diditdi kanan wi nung ka ɓakale ka yili na mar shini ye lul ka uri, ɗwa nanka ulina monka lo dadit mo kwa kamon wari na uri na shina yel lonan ɓemna na benle na mare na mare lene shi yello na nwa nigona tamanu nan ne ɓeri ti yele lona ɓam ɓakwe ɗwa nungkanak nung ba dadit shoti nanghe lo dit ɓakwe fanu.